Nah ade kami tu beng anu <hesitation> betanye- tanye tu yang paling cepat nyo tu binat anu mange atau binatang di teampat kami kak, itu anu <hesitation> ruse, ruse tu wang man nembak, nak nembak tu kan jarang dapat kerne ye tu gancang nia jalane, lahai gancang nia <hesitation> nah bi lebi dari anu <hesitation> lebi lebi dari <hesitation> peluru <hesitation> pule <hesitation> aaa te jingok cus ilang he tu na itu, itu namek e ruu ruse, nah itu ruse kak <hesitation> laen beda e tu dengan anu <hesitation> ngan kijang laen ruse, ye tu ruse tu beso awak e cuman kecepatane way jangan di tanye, solet tobo nembak e tu, wong situ kan beburu kan nembak, nah tu beng sulit tu, nah tu dan lagi yang lebih aneh kanti ye tu ade kanti e tu <hesitation> aah kaki seribu ye tu kan, nah kaki seribu merayap bae nah kaki seribo cet cet temasok anu lintah, lintah jugek temasok anu binatang ape mange kami tu bina temasok lambat ye tu, lintah tu, begoyo begoyo begoyo haa itu, itu yang paling cepat tu ye ruse, yang paling lambat tuh kaki seribu ato lintah, nah itu melumpat lumpat tapi. Bang lambat ye ye tu, dak kat jalan e tu, bunyi ye be kaki seribu ye tu tapi jalane lambat nian, nah itu kalo ruse kan nembak be solet kite, karne se ke abes ke cepat ye tu na melumpat tu ilang nah itu nah men ruse, cuman ruse tu kan temasuk anu be mange, dak mange e tu temasok mange juge la nah, nah lebih cep adelagi cepat tu kan ayam bruge ayam bruge tu juge cepat pule tu, tup melumpat ke ke ke anu kak, ke batang ape kak e <hesitation> semak- semak atau ke anu ke pengger ayo melompat he tu ha ilang la ilang, melumpat jak batang laen ilang, na itu cepat pule same dengan ruse tu anu tu ayam bruge tu, nah ayam bruge tu kan sipat e ido- edop ye tu kan di pocok, dak ola dibawah men di bawah ha ye nontot makan, da tu ye lahai lagi ke pocok ke anu ke ape tu ke ke name tu betap bata batang batang ape tu kan ye disitula, kadang kadang tu toboh tu jinggok tu kejenggok cet ilang nah itu paleng itu paleng cepat nian tu. Cuman leb- lebeh cepat dari <hesitation> ru ruse tu, anu tu <hesitation> ayam bruge tu nah.